طبعا حفل زفافي انا في جنازتي بكون مت ما حد ما انا ما دريت عن شيء ,لكن طبعا حفل زفافي ابي اعرف مين يبي يشاركني فرحتي من هو صادق في مشاعره تجاهي من هو اللي يعقد علي فاكيد يعني بتكون واضحه فلازم اني الاشخاص اللي يحضرون فرحي اهم من جهازك جنازتي مو مهم.